Thailandi inchi dungati inchi wafalme gugurdan hayyu gugurdan hayyu ishia it kabduu inchi sunne inchi lila dunga biri qabduu thailandi tu lila won dansa nyate amine sagale ishia hinlalafti amine inama didima inama kun lila wolfeta won gudio dargetee.